التعليم مش حاجة مهمة بس، لأ لكنه كمان الأساس بتاع أي مجتمع يعني لو إنت عايز تعرف المجتمع ده شكله إيه أو بيعمل إيأو المستوى اللي فيه إيه برده، دور على مستوى التعليم فيه، هو اللي بيثقف الأفراد وهو اللي بيبني الإنسان نفسه اللي هوه أساس المجتمع ده واللي هوه هيقوم المتجمع ده.